Xë ko'opkë, mëk xë dun jyantën yan y këxë a'ay ujt's ob tyëch o ñix nëkoyë po'otpë pysëmnë tu'ubë jedun manytë aj t'sux a'ay t'sux ujt's kyëx mëkpëkyë o je'e yuk mëdyjatyë kyëx nëwam kyëx kuwamëy ko'o je'e nyadunë tëch o'oj mëd naxpë tëch jedun pyojyë y mëd mëk jedun pyojyëm ko'o yë tëch po'oj.